Kute an pee ɗom ti ɗaa cin a mee mop ɓut kwee ɓit kakapaat ku ɗi nji ee? Ei, a palg nang nde pwet riret. Kat yi ɗom kaa kat, ɓe yi an kɨ ɗom ti ku man a mee ku an kɨ ɗom cin ni. Ku le sar muk, ku kat ku le sar, ɗang ku pɨ ɓal kaa an weet ku ti mu cin ɗi kɨshak, ɓe kume, an kɨ ɗom yi a le liis maan mushere ki kɨkyeen. Kume se, liis mushere ɗi ki kɨkyeen ku koo yi nga a nee, liis ndeni ni, nimu, yi kwee ɓit mop ku ɗel kaa ɓit trepsar paat ku mop ɗel, ɓe liis poo mun ni ni, ni kaa murap lee lee. ɗi. ki lee lee. ɗi ɗyaar ɗi ki. ɓe mwase a mee mu cin ku ti mu le liis poo mun ndeni ɗer? Ɗi ɗer a ɗer kyek muw, ti kakar kwee kaa ku kɨɓukun mop kaa man ee kwee mun ku kwee liis poo kuret ku ɓal see ndeni ɗang ɓe mop yet ndwakan, mop murap ee? Ɓe mbii ku ɗaa pan yi kwee ɓit kakapaat ku mop ɗi njia, ɓe yi kume, ɓe mu naa ku mu gong liis poo mun ndeni ni tap ɗi muut muw. Mu gong liis poomun ni ɓal ɓal Ɓe mu gong a rang ee? Mu gong mu cin a yii kwee ran ku mu ran. Mu ran liis poo mun ni mop, ku wash mun ni mop, ku mbii ku ndi ɗimu cin cak mop. Weet mu ran mu le yil. Kat mu ran mu le ni ma, ɓe tap mu ran mu a yi poo naat muw. Mu ran ɗi ɓe mu ran ɗi pee mu piring ɗi pee ɓut liis mun. ɓe mbii ndeeni ɗi ret mun. Membii ɗi ku an kɨ ɗom cin ni ɓut ɓit kakapaat ku ɗi nji ndeni, ti a naa a ɗen a ambassador ku ɗi promote liis mushere. Ti koo wee, ngurum mop man ɗi kus ku kwee international community weet liis mun ndeni, ɗi mii kɨpee ku yi ni ki ar ndwakan. Ti mu ɗak weet ku mop ni muut leet ni ni. Ti mop waa tang ɗi. Ti kaa ku mwase ku kaa ku mop ɗi nji kɨkyeen, ku mop ku mop ni la mop mwase, ku mop ku mop kuɗi pee la mop kɨkyeen, mop ɗi mat mop ɗi man ei, pikintu mop, pikinkaam tu mop, mop ni yakal yet liis poo mut ndeni mop ran le ku ti tap ɗi muut muw. ɗang maa an kɨ ɗang ni poo kwaangun ku ngun kaa nang ndeni mop poo mu, ɓe kat Mee kwee ar pee ku ku le mun ku ti mu tong ɗi kɨshak, mu le sar kɨshak ku ngun ku ti mu naa mu le kwee liis poo mun ndeni ni kɨ mee pee zok ku ɗi mbaa lakam, tu ti kwee kaa ku mop mbaa nji kɨkyeen, mop kat wen muw. ɗe a kyeel retyit pwet. ɗe pee ndeni ni, ɓe ɓut kwee ɓit kakapaat ku ɗi nji, kwaan, <noise> naa pɨ kaa na. ɓe an kɨ ɗom ku pɨ kwee <hesitation> ɓal sar an ku ti mu cin ɗi weet kɨshak ku kwaangun peeɗi, a man kwaangun weet ma ku ngun kaa kwee cin nang ndeni mop, ngun kɨ ɗom naa a kwee vur liis poo ku washmu kwee ngurum mop shini shini yi yil ndeni. Ku ti tap mop ɗi ɗyaar lakam muw. ɓe pee ndeni ni, ɓe kat ɓit, mwase nde wul ɓit kakapaat, ɓe an kɨ sat ni ngun, kaa yi kwee piring liis ku mu kwee, mu shee nde, mu shee piring liis nde a yi ɓit ku ɗel nde. ɓe kaa naan ɗom ɓe ɓut ɓit kume ku mwase nimu cin nde, ɓe nimu naa sokɨkyeen pwet riret ɗikin piring liss ndeni ni. ɓe ɗimu shwan, ɓe kat mu cin ɓit. vel, ɓit kun, ɓit feer ee? Mwase ngurun ku mop.